Zava-dehibe tokoa ny fana- fahafantarana olona ray raha hovadiana izy. Ny voalohany, ny mombamomba azy, izany hoe fototr'olona, fiaviany ny avy amin'ny any am'ray aman-dreniny.